ഇഥേ പ്രഏഅന പുപുന ബേഥേ ബേഥേ ഉരുഗു പുപുന। ഔ ഉന്ജി ഏദ്ദ അബിഓസി ഇഥേ ജനു വര്സഗി യേഛ് സതി। പുപേ ഏന്നേ പന്ദു നിന്ദന്ദ വര്സഗി ജനു ഉന്ജി മുജി। നല് സതി പുപേ ഭേഥേ ബേഥേ ഉരുഗു ഔ ഫേന്ചേ നോതി। കേലേ പുപേ ഏന്നേ ഫമില്യ് നോതി കേലേ ഉരുവേ പുപേ। ഉധൈഥനേ പന്ജിര അപിസി ഇഥേ അന്നു ഉന്ജി ഉന്ജി। ത്രിപു സദര്ന മുജി ദിനക് ഉന്ജി വരാക് മതൈ പുനു। കേല ഉന്ജി ഏല്ല പ്രവസ ശോര്ത് ത്രിപ് ഉന്നേ പനോലി। മുജി ദിനക് രദ്ദി ദിനക് ലൌ മുഗി ഉന്ജി ഉന്ജി ലോന്ഗ്। ത്രിപി പുനു ഇഥേ ബേഥേ ബേഥേ പ്ലേസേകേ പോപുന ഔ। മാന്ത ഏന്ദ അബിഓസി അപഗേ ഉന്കേലേകേ അല്പ ബേഥേ പ്ലേസേകേ ഫുദ്ദു അല്പ ജനക് ലേന ബക്കേ ഭുകകേലേ। പാതേ ലേന ബാസേകേ ബക്കേ മാന്ത ഉന്കേലേകേ ഗോത। പുനു ഭുക അല്പ അദ ത്രദിതിഓന് പന്ദ। <hesitation> ദേവസ്തന ബുക ലേന ഹിസ്തോര്യ് ഐന മാന്ത തുജേര। പുനു ഔ മാന്ത സോക പുനു പ്രവസ പോപുന ബരി। ഏദ്ദു ഏന്നേ മുജി നല് ദിനക് വരാര പോവേ। വര്സഗി രദ്ദു മുജി സതി പ്രവസ പോവേ।